ཐ་ནག་ཆ་ཐམ་ཆ་ལོ་སྟརམ་དེ་ལབ་ཤ་ཧ་པོ་རང་ཨིན། སྟརམ་དེ་ཁན་ཨིན་སེ་ན་དེ་སེམས་ཆེན་ནང་ལ་མ་ལ་གུག་ཁན་དེ་ལོ་ནག་ཆ་སྐད་ཟེག་སེ་ལབ་ཏོ་ཨིན། སེམས་ཆེན་དེ་ཁ་ཆེ་ཁན་ཧསྟེ་ན་དེ་ཁོང་དེ་སེམས་ཆེན་ནང་ལེ་ཡང་ན་སེམས་ཆེན་ཐམ་ཆ་ལེ་མ་ལ་གུག་ཁན་ཕུང་ཨིན། དེ་མ་ལ་གུག་ཁན་ཁ་ཆེ་དེ་ཁོང་ལོ་ཁན་ཕེན་ཤེསེ་ནདེ་ཁོང་ནག་ཆེ་ནག་ལོ་ཤ་འཆོལ་བསེ་དེ་ཁ་ཆེ་དེ་ཁོང་ཕེན་ཤ་ཧ་པོ་ཨིན།